Ny fomba fandokoa efitrano koa a, alaitegna zay i loko igny, loko-mety ho loko p peinture a l'eau io mety ho loko << peiture a l'ghuille koa.